sok ina lalas sinuk kara kalapang ina inang la ma ge tokon ta salan ina laka totong ina laka tong gine sakai silin tara ina siva lo siva kara ga lasinuk la siva e ga kalapang ina ponolak ka gun kara la sinuk ipala lo tang gun kara wa pana gun alak to lalak sinuk lo ta lak lo ta mani ia wo sakai siling ia toksi wanapa sakai siling a wek panap iwa nap o palak tang gun no tang inang lo sinuk lak lo nu polok tang nuk wokatong weka lala sinuk lo nu i wekanap ina i polok aunenge gara polina gun neng e no tektek alu kasang gara palina gun nang tang wa posok rige ima ina la tawaira pana ina aus ira ina tam vivilai ina ako to mani, aunenge etok manu anga kus alu ari ga pising mana tang bank e lo bank wana palpalas amu a inang lo nu ri kalapang ina lakotong ingit ta sakai siling. Lo no lo tang gun ta sakai siling kara lokane e i sinuk e kalapang ina polok kula neri tangina bap rik aisok rik ra polok ane la polok ane pangina lak liak i lak e gi gi polok wounenge kara wok kari pol la lakai na no kasang tang bup riwa aisok ewa rikla polok ani ri ga kalapang ina polok ata ri polok ananap sakai ga alwo poisana ga an nega polok anap inang gara nakara awe kula, palana gun na gata tarai pana kara waplo kara kai pana la mani lo siva wa lo kavale ara la sinuk ilu lui palina gun akamus arik la ata lo lo taun arik me la sinuk la wai kari ta lala sinuk kari la lala sinuk ata. Lui riga po ata panerik gi pisingi pana bank tange tok manoi aunenge na kara agi palina gun nang kara usege aga atung vivilai na bap ta sok tang vivilai na bap ta sok ata ta karap na laklo no. Aunenge kara mas nonol aro ewek kara tarai pana ro e ewek kana tarai pana kavong nisana pan tarai aneng pana. Gara ga ro panaleu ga neng mamana salan akamus ata ga ta sava ata ta salan atan ina ra, waneng ina tiga mo na wasa warik nam ina taman miga minang lo kongo no kaskas ineng tawai re inang pana sakai siling nuk salakai kaskas tingunai nuk tawai re nang mula sakai si warik pana kevu lang erik buk ima kaseng worik kairo e laklak kule nu wanik e iaka ta salan na bap posok ata na lise sakai siling inang neri ken di kaskas ina dikeme ata aunenge tangin pana palana gun naga inang bap posok riga sasa pana karik ina kalapang ata ia tangina mamonomot akamus lo siva ata ne ga potoi ata karai ata awaka pana togonita salan buai na kara wo kara pani suge ta salan a kamus kara ne ga pana roroimat na leu eka poli siva aunenge taktek ekara tuk atektek kata etok kara buka pana kara tuka tektek lo lana so kasang kula kam matan gun talinga paka tua riga porila kasang. Kara togon ta sala kara lelenai na no karai i lelenai na no kara pata pasal pana matara ga pa gavek kara mas pasal a matarai gi paga tatau inang ino tara e gara ga mat e we gavek kara ga mat usege ta salan ero e pato sege ta salan a gevek aro aunenge kam matan palina siva nap poli gi inang lo kara tarause keni bap posok kari ga nu panani kalapang kam matan kalapang ga angasik ira kam matan kalapang gavek ga angasik ira aunenge na tara ga nangina pana ta siva ina la sinuk mane ariga pisinge pana bank ga roromat pana leu ga la kalapang sira e kana tangine lus kalapang na tapunga pana aroromat pana leu lo ta salan angata ina bek, aunenge na paus pana giro e giro pana leu ina kam matan kalapang woge ima angasik ira kam matan aweka angasik ira kasang kara minang e kara ta nun li pana na kalau gi sang Niva gi tarai ra pana ta kalapang ro la mata kara buko sigi ekeng kula siva aunenge kating etok e tektek alabu ian ina kara mas usege. Gara u sinuk wana etok ekeng na ge tok pana ta lingling ina kara poleng ngini ina mas usege, ene tang tang puspusang gara na puspus pana ne ina ta bank na doromat ine e ta patpat ana ga angasik ina soso ina kara tang minang kula siva giro, la tang gun kara pasal e gi pala siva kareng sigi kara vili sigi, sosopai itang pani ina pasal inang lak sange put inang ina panla opis e nua sang atiak kam mata akaunt. Polene ta siveng ina lasinuk la lasinuk siva ina la niu pana leu ina alele tange tang tiptip wogima lo nu ra tiptip wogi paka ura kara waka puk balang epuk balang epuk kara kain inang anos, sukangas sita lala sinuk aro po lasinum me nuk sa sukai e nuk sukai ta sua nuga tiwal tone wo ta tiptip a poka iang nuk sai inang nuk sukai ia, nu la tapu ani ta tiptip anong. Aunenge kata kuskus agek ina ta bank dora mat ine e solwan na salan alu ga angasik ira lo no ina karau usege e kara mas paspas ina kare sokso ina ta tiptip akara tokoni kara kaskas i sinuk lalas inuk lo kara ausik. Kara soksok lo nu ia kara vilanosiak kara tangina tiptip o puka era ega ro pana leu oro pana leu ina kara mas inang lo ta salan ina lasineu lasineu are ta sakai sinling lo bank eke na kusune po mat tana leu, kawe ka gun sun suge ina salan ina lalas sinuk aro kara sakai siling ina anetang ngan an leletai ina tang tiptip o pokai ra, giro saka ne.